Un rilevaturi di fumu funziona cu sensuri ca sunnu capaci di vìdiri quannu nni l’aria c’è la prisenza di fumu. Quannu un rilevaturi di fumu vidi ca c’è fumu nni l’aria, manna un signali elèttricu a na centralina e chissa fa scattari l’allarmu. Si l’allarmu è collegatu a un compiuteri, chissu manna un signali a la centralina di lu 'mpiantu d'acqua e chissu accuminza a jittari acqua nni la zona di fumu p'astutari lu focu.